ھمین سبانسون پھرین بات ھچ ہے تو مھیٹھی شی <hesitation> مینین بڑین ئی کونی میٹھی شئی۔ مٹھائی ہے یا سیرا جکو ہے امین راندھون چھون یا سیویا رادھون چھون۔ <hesitation> مانجی حصابا سون میٹھی شئی صحتی لی نقسانام ہے۔ امچی لی کھٹی شی جیون لیبون ہے۔ لیبون ھمین گرمیام اوم کھنڈ ھڑتی اوم شربت کروں چھون۔ کھٹاڑ اوا بڑی گرمی لی صحیح ہے۔ گرمی ہوی چھی، راتی جی گرمی ھوی چھی، ڈنا جی گرمی ہوی چھی تو شربت ٹھائون چھون کٹھی، اوا گرمین روکی چھی۔ مٹھائی کڈھن کڈھن کھائون چھون اوا بات کو ہے بڑ مٹھائی جکو منین کو بڑین۔ سیرا راندھڑی جا طریکا بہ امین تمان سڑائون۔ تو پھرین ہے آٹی، کڑکی جی آٹی، کڑکی جی آٹی گیتی پتی، موٹا موٹا دیگڑا، مھمان آوی جکار دیگڑی مئین ڈالٹا ناکھون یا نج گھین ناکھتی پتی پچھی اوم امین